يعني بصراحة شغلة اكتشاف الفضاء اغشعا فقط بالأخبار على شاشة التلفزيون ، واكتشاف الفضاء يكون للدول المتقدمي بحيث شعبا يكون ما عندو مشاكل بحياتو وعيش برفاهية ودخل شهري يكون كثيغ ، فالاولى من اكتشاف الفضاء يكون حل مشاكل الشعب وتوفر متطلبات الحياة الكريمي لشعبا.